Zero, aroa, efatra, enina, valo, folo, aroa ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, enina ambin'ny folo, valo ambin'ny folo, aroapolo, aroa amby roapolo, efatra amby roapolo, enina amby roapolo, valo amby roapolo, telopolo, roa amby telopolo, efatra amby telopolo, enina amby telopolo, valo amby roapolo, efapolo.